Moutawa kesaniha, lesdili mioni, lesdina jereya, yahan on milion re, sapwa, yahan on milion habsin. Nenden, Moutawa naftira ka, kithinga, kanjumu, yahan dada milion bidi, yahan on milion tadi.